<noise> ki ko defar kon experience la, <noise> parce que tey amuloo courant <noise> nga dem si dëkk xàll nga toog foofu <noise> yàlla may la nga am jënd solar, nga def sa battery, danga taal say làmp, danga <hesitation> charger sa téléphone, danga am sa fan solar. <noise> waaye tàngoor bi ñuy yëg léegi fii si afrique solar yi yokk na ko, <noise> parce que dafay xëcc tàngoor. <noise>